Anɨb afa ma jọp ma jẹng. Anɨb afa ma jọp ma ifa. Anɨb afa ma jọp ma itad. Anɨb afa ma jọp ma inna. Anɨb afa ma jọp ma ubọk. Anɨb afa ma jọp ma ubaraagong. Anɨb afa ma jọp ma ubari ifa. Anɨb afa ma jọp ma ubaidat. <hesitation> Anɨb atad. Anɨb atad ma jẹng. Anɨb atad ma ifa. Anɨb atad ma itad. Anɨb atad ma inna. Anɨb atad ma ubọk. Anɨb atad ma ubara agong. Anɨb atad ma ubari ifa. Anɨb atad ma uzuge jin. Anɨb atad ma jọp. Anɨb atad ma jọp ma jẹng. Anɨb atad ma jọp ma ifa. Anɨb atad ma jọp ma itad. Anɨb atad ma jọp ma inna. Anɨb atad ma jọp ma ubọk. Anɨb atad ma jọp ma ubara agong. Anɨb atad ma jọp ma ubari ifa. Anɨb atad ma jọp ma ubaidat. Anɨb atad ma jọp. Anɨb anna. Anɨb anna ma jẹng. Anɨb anna ma ifa. Anɨb anna ma itad. Anɨb anna ma inna. Anɨb anna ma ubọk. Anɨb anna ma ubara agọng. Anɨb anna ma ubari ifa. Anɨb anna ma ubaidat. Anɨb anna ma jin Anɨb <hesitation> anna ma jọp. Anɨb anna ma jọp ma ifa. Anɨb anna ma jọp ma itad. Anɨb anna ma jọp ma inna. Anɨb anna ma jọp ma ubọk. Anɨb anna ma jọp ma ubara agọng. Anɨb anna ma jọp ma ubari ifa. Anɨb anna ma jọp ma ubaidat. Anɨb anna ma jọp ma uzuge jọp. Anɨb ubọk.